gott kvöld um þriðjungur háskólanema hér á landi mælist með miðlungs eða alvarlegt þunglyndi samkvæmt klínískum

mörkum þunglyndis þetta sýna niðurstöður rannsóknar á geðheilsu nemenda við Háskóla Íslands Háskólann í Reykjavík og Háskólann á Akureyri en geðheilsa þessa hóps hefur ekki verið skoðuð sérstaklega áður anna Gunnhildur Ólafsdóttir framkvæmdastjóri Geðhjálpar og Jónína Sigurðardóttir háskólanemi velkomnar anna þessar tölur og þessar niðurstöður koma þær á óvart nei ég get ekki sagt það við höfum verið að sjá

þetta í tölum frá Rannsóknum og greiningu að að með vaxandi ríkidæmi hefur andlegri heilsu ungs fólks farið hrakandi frá svona tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og þrettán og það kemur náttúrulega margt til samfélagsmiðlar hafa verið nefndir til sögunnar við sjáum líka að á þessum tíma er verið að stytta framhaldsskólann úr

þrjú þannig það er yngra fólk sem er að byrja í háskóla

er mikil pressa mikil skil og svo er það LÍN pressan og

þessi pressa um að vera flottur vera í ræktinni og svo er ofboðslega rík krafa frá atvinnulífinu að fá fólk inn á vinnumarkað á þessum aldri í þjónustustörf og svo framvegis þannig þetta fólk er undir miklu álagi mjög miklu álagi Jónína þú hefur sjálf glímt við þunglyndi og kvíða síðan þú varst fjórtán

ára fáum aðeins að heyra þína sögu

að það breytist eitthvað í þinni meðferð bara við átján ára aldur hvað er það sem gerist já þegar ég er átján ára gömul þá veikist í raun geðlæknirinn minn og ég vissi ekki alveg hvert ég átti að leita og hvað ég átti að gera og var svolítið svona í lausu lofti og og endaði á að fara á göngudeild

þarna átján ára gömul eiginlega korter frá því að vera barn enn þá vissi ekki hvort ég mætti fara eða hvort ég væri skyldug til þess að vera þarna inni ég vissi ekki hvort móðir mín mætti koma í heimsókn til mín

eða hvað ég þyrfti að vera þarna lengi ég fékk engar upplýsingar í hendurnar sem var alveg rosalega slæmt af því með þessari miklu vanlíðan

erindi á málþingi Geðhjálpar á fimmtudaginn sem heitir vatnaskil og yfirskrift þíns erindis

að passa ekki inn í kerfið hvað meinar þú með því kerfið inn í kerfið sama mótið

þá er ekkert tekið tillit til mín sem persónu ég þarna inni

gerði mér ekki grein fyrir mínum réttindum það er aukin við mig lyfjagjöf án þess að hafa samráð við mig og ég

eiginlega enn þá barn vissi ekki hvort ég mætti neita eða hvort ég ætti bara að sitja og vera stillt þú ert í háskólanámi núna ekki rétt jú skynjar þú þetta sem kemur fram í þessari rannsókn meðal nema já því miður þetta þetta er að aukast mikið hjá ungu fólki ótrúlega ótrúlega sorglegt og ef við horfum á eins og í Háskóla Íslands þá eru þrettán þúsund nemendur

er einn sálfræðingur

með hálfa stöðu þetta er reikningsdæmi sem því miður gengur ekki upp og við þurfum að auka

eins og hún kom inn á líka er þessi pressa á milli handanna og geta þá ekki sótt sér eins og nú tilkynnti einmitt Háskólinn í Reykjavík í dag þegar verið var að kynna niðurstöður rannsóknarinnar að þau ætla að bjóða upp á ókeypis sálfræðiþjónustu

með deginum í dag er það eitthvað sem þyrfti að vera inni

öllum skólastigum ekki bara Háskóla já ekki spurning það kemur náttúrulega fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar að það eru flestir sem leita sér ekki

telja sig ekki hafa efni á því og úr því þarf auðvitað að bæta og við erum komin með sálfræðinga í framhaldsskólana sem er frábært og þarna ríður h r á vaðið með að bjóða upp á þessa þjónustu í háskóla en svo þarf auðvitað að gera miklu betur og það var auðvitað talað um að það ætti að vera aðgengi að sálfræðiþjónustu í fimmtíu prósent heilsugæslustöðva

tvö þúsund og sautján í geðheilbrigðisstefnunni og það stjórnvalda já þessa samþykktu sem verið er að fara eftir en við erum svona langt á eftir og í lok ársins tvö þúsund og nítján þá á að vera aðgengi á níutíu prósent heilsugæslustöðva að sálfræðing og með þessu áframhaldi þá náum við því aldrei er eitthvað annað sem þyrfti að koma til Jónína að þínu mati þjónustan þyrfti fyrst

fremst að vera persónulegri eins eins og inni á inni á deild og

í kerfinu öllu þyrfti

en en ekki hópa eins og verður talað um á málþinginu núna fyrsta

það þarf að ná til til einstaklinganna en en ekki koma fram við okkur öll eins og við séum eins og pössum öll inn í sama hólfið eða skúffuna eða hvað maður á að segja er það raunin í dag sem sagt

sé bara nálgast eins og allir séu eins já það er svolítil

það er auðvitað vegna þess að það er verið

að pæla í peningum og afköstum og eitthvað svoleiðis en það þarf auðvitað að nálgast einstaklinginn og þá heilstætt með tilliti til aðstæðna hans

og það verður talað um það á

hvaða tillögur eru til úrbóta já þetta er góð spurning það eru margar tillögur til úrbóta sem betur fer og eitt af því er til dæmis það sem

hún snýst um það að ef völdin hafa verið tekin af fólki vegna geðrænna veikinda

þá hefur það tækifæri til að að fylla út blað lögum samkvæmt þar sem óskir fólksins koma fram það er að ef ráðin verða aftur tekin af þeim til dæmis um það hver eigi að taka ákvarðanir fyrir það varðandi meðferðina hver á að hugsa um börnin fjármálin og þetta er þá lagalega bindandi og það eru svona lög í fimmtíu prósent Evrópusambandsríkja og við viljum fá þetta hingað

um daginn og hún tókur okkur mjög vel þannig ég er spennt að sjá hvað kemur út

það eru

einhverjir sem myndu segja að það séu bara ekkert allir sjúklingar færir um að taka svona ákvarðanir já nákvæmlega en ég held að við getum öll verið sammála um það að þegar fólk er í jafnvægi þá getur það gert það og svona plögg eru yfirleitt fyllt út í samvinnu við aðra notendur í samvinnu við fjölskyldu fólk velur og þá er þetta plagg bara til auðvitað fólk í miðjum veikindum segir bara nei ég vil ekki að þú takir ákvarðanir heldur heldur þú en þá er oft fyrir það í plagginu sjálfu þar sem manneskjan ákveður að hún megi ekki skipta um skoðun en það eru alls konar svona áskoranir í þessu ferli já Jónína hvað var það eiginlega sem síðan hjálpaði þér til betri vegar

fyrst og fremst stuðningur frá fólkinu mínu sem hefur verið bara ótrúlegt með mér í gegnum allt en ég myndi segja að það væri blanda af bæði lyfjameðferð

þetta tvennt vinni saman til þess að ná bata ég held að þetta hafi verið það helsta í mínu lífi sem

mína erfiðustu tíma ef þið ættuð að gefa þessum háskólanemum og bara öðrum sem finna fyrir einkennum þunglyndis og kvíða einhver ráð hvað

bara fyrsta ráðið hvað á maður fyrst að gera við hjá Geðhjálp segjum alltaf bara út með það tala um hlutina er alltaf fyrsta skrefið og þá getur maður fengið aðstoð við að leita sér hjálpar sem passar Anna og Jónína þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós en þá að neytendamálum bílaumboðin bjóða flest neytendum upp á sérstaka tryggingu á nýskráðum bílum sem á að vera betri

í lengri tíma en lögboðin trygging þeim fylgir oft það skilyrði að eigandinn fari með bílinn sinn í þjónustuskoðun til umboðsins ellegar falli tryggingin úr gildi allur gangur er svo á því hvort greiða þurfi fyrir þá skoðun Matthildur velkomin segðu mér kannski fyrst nú eru neytendur á einhvern hátt tryggðir fyrir hver er munurinn á því og svo þessum auka tryggingum sem bílaumboðin eru að bjóða upp á já neytendur njóta náttúrulega alltaf lögbundinnar ábyrgðar eins og þú nefnir er sérstaklega fjallað um það

matskennd tilvik hvenær hlutur telst í raun gallaður og hvenær seljanda ber þá að bæta úr þeim galla gagnvart

þetta eru reglur sem gilda alltaf gagnvart öllum seljendum svo eru sumir seljendur sem velja

sér það að bjóða einhverja hún getur þá eins og þú nefnir verið til lengri tíma eða tekið yfir víðtækara svið heldur en þessi lögbundna ábyrgð hvernig þá víðtækara svið til dæmis getur verið um að ræða einhverjar bilanir eða einhver atvik sem koma fyrir sem myndu ekki teljast galli en seljandinn hefur í þessum tilgreindu tilvikum ákveðið að hann ætli að taka það á sig að gera við hlutinn já ef við sjáum bara aðeins hvað stendur í lögunum þar stendur sem sagt að þú þurfir að leggja inn kvörtun innan tveggja ára en svo er líka til þarna ef söluhlut eða hlutum hans er ætlaður verulega lengri endingartími en almenn gerist

svolítið erfitt kannski að vita af því lögin gefa þeim enga vísbendingu um það þetta eru lög sem eiga við um alla hluti sem neytendur kaupa þannig ákvæðin eru mjög matskennd og mjög opin fimm ára reglan eins og segir í lögunum hún á við þegar hlut er ætluð mun lengri ending heldur en tvö ár sem maður myndi nú halda að ætti við um bíl já

við höfum til dæmis álit frá kærunefnd lausafjár og þjónustukaupa þar sem hún fjallar um

um að lakk á bíl fellur undir fimm ára regluna þannig ég myndi

í öllum tilvikum hvetja neytendur þegar um er að ræða einhverja einhverja bilun eða galla í bíl að láta athuga það hvort fimm ára reglan eigi við ef maður fær þessa auka ábyrgð frá umboðinu fellur þá þessi trygging eitthvað úr gildi eða gilda þær báðar

ábyrgð samkvæmt neytendalögum gildir alltaf það er aldrei hægt að takmarka hana að neinu leyti

fækka tilvikum sem falla þar undir eða takmarka tímann hin er algjör viðbót og í raun þegar seljendur eru að bjóða þessa

þessa samningsbundnu ábyrgð þá er það algjört skilyrði að hún sé að veita einhvern rétt umfram lögbundna ábyrgð

umboðin rukki fyrir svokallaða þjónustu skoðun þeir segja að bíllinn þurfi að koma í skoðun á

það nú er og það er allur gangur á því hvort umboðin rukka fyrir þessa skoðun ég veit um dæmi þar sem fólk hefur verið rukkað alveg fimmtíu til sjötíu þúsund krónur fyrir slíka skoðun að því að hann þarf að

lögbundnu ábyrgðina má aldrei setja nein skilyrði og það má ekki rukka fyrir hana hún bara fylgir með kaupunum og þú nýtur hennar alltaf samningsbundna ábyrgðin getur verið bundin einhverjum skilyrðum en það hvílir þá skylda á seljanda þegar hann er að bjóða svona samningsbundna ábyrgð að veita skýrar upplýsingar skriflega um gildissvið hennar þannig neytandi geti þá borið saman hversu mikið er þarna undir sem ég nýt ekki nú þegar samkvæmt lögbundinni ábyrgð og ef það eru einmitt einhver skilyrði fyrir því að viðhalda þessari samningsbundnu ábyrgð og ef henni fylgir einhver kostnaður bíddu þannig þegar þú kaupir bílinn og færð trygginguna þá áttu að fá einhverja svona pappíra með þér heim þar sem það stendur allt skýrt og skorinort hvað það kostar hvaða skilyrði eru og annað

ekki hægt að gefa upp nákvæma krónutölu

þessum tilvikum með bílana þá er misjafn hversu dýrar þær eru

búið að keyra hann mikið og hversu mikið þarf að gera í þessum þjónustuskoðunum en í öllum tilvikum þarf að taka fram að það kostar

maður verið að sjá svolítið auglýst ókeypis eða að ábyrgðin fylgi með og það er bara svolítið erfitt að sjá á heimasíðum umboðanna hvað er innifalið í þessu þið hafið þurft að úrskurða í svoleiðis er það ekki í svona

við erum búin að taka eina ákvörðun núna gagnvart sem er að bjóða svona ábyrgð sú ákvörðun hljóðaði þá upp á það að í auglýsingunni þar sem var verið að kynna þessa ábyrgð þá eigi að koma fram að hún fylgi því skilyrði að það þurfi að mæta í þjónustuskoðanir og það þurfi að greiða fyrir þær og við höfum verið að fá fleiri ábendingar í kjölfarið á þessari og sjáum að við þurfum að skoða fleiri auglýsingar þakka þér kærlega fyrir komuna í Kastljós við bjóðum þá bara gott kvöld en hér er menningin rétt á eftir